Pall'oq inemiseq pelgäseq härmi. Ma esiq ka veidükese pelgä, aga ma ei saaki arvo, mille. Näide võrguq ommaq üts väega tähtsä asi näide jaos, selle et tuu avitas näil saaki püüdäq.